<hesitation> Sabzavotlarni turiga qarab bo'ladi. Muzlatkichda uch kundan yetti kungacha saqlashingiz mumkin. Lekin tez buziladigan sabzavotlarni imkon qadar tezroq iste'mol qilishingiz tavsiya etiladi. <noise>